נעם די פארפרוירענע מיעל ארויס פון פריזער, נעם אראפ די פלעסטיק רעפינג פון ארום דעם, לייג עס אין די מייקראוועיוו און צינד אן די מייקראוועיוו פאר בערך פינף צו צען מינוט, ווען ס'איז געענדיגט צו קאכן נעם עס ארויס זייער פארזיכטיג ווייל עס קען זיין זייער הייס, לאז עס זיך אפקילן, און עס מיט אפעטיט.